نختار اني نكون موسيقار على خاطر هكاك نجم نأثر عل عباد بش يكون تأثير طويل الامد على العباد معناها بش يقعدو العباد لأجيال يقعدو يسمعو فالموسيقى متاعي ينجمو نتفاعل معاهم فما برشا ابداع فما برشا نمو روحي بالنسبة للموسيقى و هو صحيح الفن بصري كيفكيف اما انا نفضل الموسيقى